Dinamarca es un país mu chiquinu i enque quea mu pal norti pos tien la infrugencia dela corrienti del Golfu, lo que hazi que las temperaturas sean más suavis qu'en otrus paísis pallí. Se ve que lluevi pocu. Ttapocu es que sea muchu assinque devi d'estal bien pallí enque los branus no devin de sel mu largus. Essu sí, izin qu'es delos paísis cola genti más felís del praneta assinque la climi tien que sel más menus güena, porque alo mesmu paquí, la genti está tol día relatandu dela climi, que si eh qué calol, que si qué fríu...